بحب الجلوس على الأرائك أكثر من الكراسي والأرض يعني الأرائك تكون مريحة أكثر خاصة إذا كان كبيرة وقابلة للتعديل بحيث تقدر تتكئ عليها أو تريحي جسمك. أما إذا كنتي في جو أكثر غير رسمي أو مع العائلة أحيانا أحب الجلوس على الأرض لأنها تعطي جو من الود والتواصل بس بشكل عام الأرائك تكون الأفضل بالنسبة لي.